E- noihki nokonihtos seki yolkameh tlen mochiwah iktik atl, tlen axolomeh nechpaktiah, tehwan osekinkitzkiaya iwan osekintlaliaya ihtik se e- ihtik se komitl, iwan atl iwan osekintlaliliaya ompa otechpaktiaya sekinpias ma nenentokah, nes amo okixikowayah, tos e- inon sekintemotin itech atl, nochipa oseyaya sekintemotin, iwan okseki e- tlen noihki kateh ihtik- ihtik atl inon tlen kalameh, inon e- nechonmawtia, pero noihki sekinmita ken tzahtzitokeh ihtik atl, tehwan oseyaya se tlapakatin, ihtik atl ompa ompa nentinemih, sekinmita, iwan okseki e- yolkameh tlen kinmiliah akowameh, inon nechmawtiah noihki kemanti nikmati sa keh ompa walkisas se ihtik atl, iwan noihki sekita kenin yineli tlen tzontli sekitlamotla ihtik atl, noompa moyolitia, molinihtinemih keh kowameh motah, e- inon tzontli ompa yoli ihtik atl.